اللغات الأم لوال- والدتي هي اللغة العربية، حتى لأجدادي هي اللغة العربية يعني اللغة الأم، لكن بإختلاف يعني لهجاتهم، محلية ياللي نشأ في قرية أو نشأ في مدينة أو نشأ في مكان لهجته مختلفة عن التانية، في فروقات كلمات بسيطة يعني، كلمات مش كل الجملة، لكن تكون مفهومة داخل سياق اللغة العربية.